﻿Ebintu ebingoonza kukora obumba ntekeine, <hesitation> ekyokubanza nyenda kurola omupiira, kubaza nabanywaani bange, kubungira abantu, <hesitation> nibyo ebi. Habwaaki ngonza omupiira gunu kugurola, <hesitation> nokugusamba, omupiira nyenda kugusamba habwensonga amagooru nteeba maingi muno muno muno muno, kasita nyemeerra munamba yange mwenda, omu, amagooru ninteeba maingi. Then ekintu ekindi omupiira habwaaki nyenda kugurora hakuba nyowe tiimu eyimpagira mba ningoonza esinge, nahabwekyo obu esinga amasemererwa gaba maingi.